Za ndraiky tsy de mpandehandeha ivelany akagny ai fô ino izy ty manana faniriàgna mba te handeha akagny zany fô indray andro any raha ôhatra ka lôsonakà miasa akagny de mba isaka vakansy zany mandeha mipody hely an-tanàgna aty.